Perú es un país que tamién tien selva i tamién tien Andis, comu Colombia i porcima está nel equaol. Tien de sel tan destintu el Perú dela costa, con Lima i El Callau, del Perú de Cuscu i el Machu Picchu. I ya alogu el Perú del Amazonas. Tres paísis en unu, me figuru yo. Me da que le tenían que dal una güeltina alas lindis porque comu no hazi sentíu... Essu sí, un viagi dendi Lima hata Puertu Maldonau devi de sel una aventura fabulosa. Á si me vaga angún día de dil pallá i desfrutal de toa essa coltura incaica.